Iin toto vixhíi, iin toto kené tachíi, iin toto ini, mmmm jumm <hesitation> iin toto da vichíi, dabaxhichí ta kini ini, ta dabashichi ta kini vichí, kene tachíi ajan.